Ghe lo ba luo yedahasaharangam, buluju inakonyame be kuyare hane redumaga, tukore dumaga manga masin, bani maluvala nga, gawawan gai, nyemman heaga, hea idyema aga.